To kemer mani a bouti ki nym kwamer, kemero bouti kemero bouti ki dike wuro bibeiyo lobe mana, a nyiti wo bibeiyo lobeu no ti ka tama, no ti ka nyom, no ti ka dike kange to dike bouti ki chaka kabo keu nyim kumer bouti ki chaka kabake, don dike ma tok miki bouti ki chaka kaba keu duk fiya nyim kwamereri ma to mwo fiye chiro mama fiya kwenka bouti ki ko fiye kange bouti ki bwirim kere mwo re cheba, to no kimer bou fiyechi nyinenki fiye wuro kemero wi ko fiye chi fiya kemerti nabi ten fabo beri, mwa nuwa duwendi ya chi to kulen zamaniro chin weri wi chiya kidir feneri chin weri wi, fineri mu huwa kichi to yako ko chi to bine to binne chi tem kanye chi ko to be feu dike yilan kemereu, no kebo mo biya bwenen na don fimer chikeri <noise> mabo, don kemero boran Dikero duscher, boranti ki reshi nyika kwamer, kemero boromti ki dikero wuro daten ka manti mwen bo nyibereri, kange ya nung kimeu ki cho wiki kemer, ko kuma duwen ya ta iyaka mweko kwom kino nyori chin wiki kemer ya ki wab kong ku bolonge. To ka kan fiye churo no nye nyin kwamer, to kemero mani abouti ki fiye wuro datene sai reshi nyika kwamere wiba to fiye wuro wo nyim ba kemre nunge, dike kwaama nekene ki bu kwaama nen kanti chiko, kuma yilan wuro ko ki ya firi kemero nunge, wi mordike konge ya ten kira chiko, kange ten dike kange chik, kange ten dike cha chati fwerchere ma chinenbo to amma no ki nyinin na tuka tinen bo nyi na woyere, che lokacin do chuwo chin man mor nobbobero do keme re amma chi chuwo tomti, kuma chin nyi kwamer, duk dike chi ma neri chiki fwakanti fo loh, towi mor dike mi ma to miki nyi ka kwame la en kemer.